oyi diara mɛ to mɛro inprimati yan zan oro <hesitation> foto sero sunu um oyi mina a ni nɛ a o bera we boni o vane a we boni to o we yo beni bedoso wa to mɛ se ni we se ni foto a yan bina yi nɛ a han we boni ma tete a we han cruru han don to mu ma aparɛ foto wian a ere mɛ se